Kulkas gena, gunyihi, gunyihi ngone fo soka nyao, soka tamate, soka mega re, uge, soka joji, soka daging, karna toma kulkas ena ma doya gena, ene alo bahaya, a kalo alo gena brati garamoi yang ngone soka madoya gena ge, gahi supaya ena jira ifa, a kalo ngone sodia toma kulkas madoya ua se ngone sgure toma hito bolo, anggena ge, <hesitation> wange rimoi bolo, wange malofo bato ge uge sedaba mega re, daging gena, akan ena jira